<hesitation> nori mwibulwa we erikhanga rya kenya, eshindu shyo khuranga shya kenya iba ikombere ni kwanza one nende bindu tofauti bilechesia mbu ori mumenywena omukenya. Eshindu shya kwanza <hesitation> sya serikali yenyanga nori mukenya mbu mpaka onyale khuva- nonyala khuria nyasaye, onyale khuria were- khakaba. Eshio nishio shindu shya khuranga kama mwanadamu wa kawaida. Eshindu sha khabiri, nori mukenya, omanyire bakenya khuri nende mima chefu ne- mukenya muno khurimo chimbia chaukhane, buri imbia iri nende emima chayo. Eshindu shya kwanza kenya wetambulishe wetambulishe mbu ewe ori mundu mumenywena wa kenya mpaka obe nende <hesitation> eshimanulwa mpaka obe nende eshimanulwa, eshimanulwa eshio nishyo shilekesia mbu lano ewe ori mumenywena wa kenya. Shya khabiri, onyola mbu niwibulwe kenya no- shiri mwana omtiti mpaka balakhuwakho <hesitation> <hesitation> olupapulo fulani khumalanga khulanga mbu <hesitation> esyechyesa mbu uri mwibula we ebundu fulani. So esio nori nashio noshiri mwana, esho nisho- shinekesia mbu kata nocha abundu ebialo bye- erwanyi bila- ekesa mbu ewe ori mukenya. Eshia khabiri, bakenya ni abandu bari bachesi sana. Nocha esialo shosishosi biruo bindu bionyala okhola nabola sa <hesitation> oyo paka arurire kenya, oyo ni omukenya. <hesitation> baadhi ya ebindu biene ebyo kama onyola mbu abakenya no- mwafrika naye mwafrika bamumanya nende milukha chabwe. So kama kenya huri nende chimbia tofauti nge mberekhubola, nelano buri imbia iri nende mulukho kwayo. Nano nge efwe, esie ndio mukenya muwanga, lano niwicha ebuwanga fwesi khuri nende milukha chefu chikhukholanga, esikara lano onyala- oba omukenya lakini lano milukha chaukhane. Lano mpaka sa biri sa lano ewe nori muwanga lano olakhola milukha cha ebuwanga khulobera. Nomarire khulonda <noise> omulukha kwe shikenya mbu mpaka obe nende shindu fulani shireve shireve nende shireve. Wamala- waba nende ebo, lano khandi vakhalakhakamo becha banyola mbu khandi asi- ano hurio nende chimbia chiyabukhane lano muchimbia echyo khandi bosi balinende milukha chabwe. Lakini shindu sha kwanza kenya- orie shindu shilangwa mbu <hesitation> muluwanga balanga mbu sheria, mpaka orie amalako, niwakharia malako lano onyola mbu kenya olamenya obulai sana.